انو ممكن يشرب حاجه دافيه تساعد علي النوم-او يشغل مزيكا تعمل استجممام واسترخاء-ميفكرش في حاجات كتير-او مواقف حصلت معاه قبل كده و دايقتو-لانها من اكتر الاسبباب الي ممكن تخلي الواحد-يسرح مع نفسو كتير قبل ما ينام ويخليه ميعرفش ينام